Tëtäguasu Singapurpe jokope jaeko tipo ecuatorial kua oipota jei supereta jokopeyepe aoajete ye kuarai jaji erei kauarai jajivae jaeko ama ndie oyea javoi ojo yave ovaereta iviakura otinipeyae jokope otini yeyevi ivi